कई तरह के जानवर जमीन के नीचे रहते। ए जानवर अक्सर बिल बना के रहते। छिपकली कई तरह के छिपकली जमीन के नीचे बिल बना के रहते। एमन खास कर गरम मौसम में जमीन के नीचे रहना पसंद करते। कीड़ा मकोड़ा बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा जमीन के नीचे रहते। एमन चींटी दीमक आऊ कीड़ा भी शामिल है। चूहा कुछ प्रकार के चूहा भी बिल बना के रहते। एमन अक्सर खेत और घर के आस पास पाएं जाते। सांप कुछ सांप भी जमीन के नीचे रहते बिच्छू बिच्छू भी अक्सर चट्टान आऊ। जमीन के नीचे भी पाई जाते खास कर एमन के कारण हे। कि शिकारी से बचाओ के खातिर जमीन के नीचे भी एमन रहना पसंद करते।